Zebrat kanë vija të zeza dhe të bardha dhe kjo i ndihmon me u kamuflu, kurse kuajt kanë ngjyra të ndryshme edhe përdoren për gara, për punë edhe për transport. Zebrat janë më t'egra edhe ma vshtirë për me u zbut, kurse kuajt zbuten edhe trajnohen ma lehtë. Trupi i zebrave osht ma i vogël edhe ma i fuqishëm, kurse kuajt e kanë trupin ma t'gjatë edhe ma elegant.